Ny fandanjana an'izany aminahy dia zaho mi no mandanjalanja anazy amin'ny otran'izao no fotoana hanaovako raraha dia amin'ny ohatran'izao fananaovako resaka fivoarana amin'ny teknolojia.